<noise> Guuga, din nin darbayay ɲuna niga hini kin hariyaŋ margu ki sobay kin hari yaŋ dora afo-afo afo-afo. Di ga baa gumo din nin ɲunayan te din niga hini kin hari yaŋ sambu kika ki natsu kin laakal kanandi ki duukan guga din sambu kika kin hari yan daaru matakan kamata nimani daaru. Ni dii nigin hari yaŋ daaru a fo fo kin hari yaŋ guuga maso-maso kin hari yaŋ guuga maso-maso, ni te ni nan haray kura ni dan ki guuga ni te ni ne haray kura ni dan ki guuga, yadin yadin day no kal nimin hari yaŋ hadawa maso maso. Ni dii matakan nigin hari yaŋ guuga da nwa. Ni dii mo duken guuga gwanda imfani zama a imfani kaci ba ɲunayaŋ no nite ni dii din dooni darbay guuga yaŋo ni di din manni te da tondo din ni dii nisima i kaani. Kal mi ne ay ɲuna ayman guuga, ni dii ni dooni guuga nwa, ni dii mo guuga gwanda muhimmanci duken guuga gwanda muhimmanci. Amma din man dooni guuga wo bani nin ɲunayan te asin lakkal tunandi ni lakal man tun ŋda guugan duke. Amma hal ni dooni duken guuga goy ni ɲuna niman guuga ni dii kan nima ne wallahi ay ɲuna ayman guuga, duken guuga wo kan ayman du ayman ma a kaani. <noise>